الحقيقة إني لأ ما رح أذهب علشان ما أقدر إني أبقى سنة كاملة في مكان ما فيه <hesitation> أي شيء صالح للحياة ما فيه أي <hesitation> مقومات للحياة <hesitation> رح يكون الموضوع صعب جداً بالنسبة لي <hesitation> أفضل إني ما أذهب لو كانت المدة أقل من كذة راح أذهب لكن سنة لأ ما أقدر عشان ما في مقومات حياة.